Jwa'n re kolor nayana, mbay kolor nzojax, nzoy plola kolor nzo- nzo kolor jwa'n naranjad nzo kolor gus nzo kolor naye' nzo kolor kafe nzo kolor plom nzo kolor- kolor- kolor nagaz kolor ya mbes men nzo kolor nagat nzo re kolor naguz na, nzo kolor kolor nane' kolor azul kolor <hesitation> xomodra mas ndole re kolor <rudio> re kolor ya nzolomen za re jwa'na mbay nzo zita ndoley lo kada zi ta kolora per kada ndoley re jwa'n re kolor aa salmon mbesxa re kolor na nchenta xe nya re kolor nayana, mbay jwa'na nak re jwa'n kolor jwa'n nzolomen nayana,